اذا مرة وحدة تيلفوني ما اشتغل في شي عندنا في الأندرويد هو انك تفتحه حتى لو هو ما يبغى ينفتح نسيت ويش اسمه ويش هادا مود معين لكن، تسوي ليه بوت، فورس بوت أضن هاذا اسمه واشوف ويش الوضع أمم عادةً هاذا يحل المشكلة اذا ما ضبط هاذا الشي أروح حق واحد يعني في مكان يصلح تيلفونات واقول ليه ويش السالفة يا أخوي؟ شوف شوف الوضع